Otry piso aloha, izy koa fa tômpony manafosafo azy, mipitsa izy! Izy tsy taitaitra, tsy miôla izy fa le raha ataon'ny tompony azy izy maneky fao satria zatra izy amin'ny tompony satria efa matetika ohatra hoe itany tômpony de zatra azy zany, izy tsy mihôzatra.